मिस्त्री की सभ्यता ह हजारो साल तक थी और भगवान की पूजा भी जादा के जाती ह। और वहां अनाज भी जादा उगाया जाता ह।